<noise> Inɛson gwaishi imɛ shi-shi taba jeh shi goan ti taba jeh kura ukura han chike goŋ ba icher ishi a kpew ijemi yɔɔ nochutai keke na dami nak de doyɔɔ mɛ ni te mafemi kuma ti taba jemiyɔɔ ti taba joŋŋe ine ti taba jemiyɔɔ titaba jemi anak shi goŋ nusuh tekpe nusuh nayin bou ka cheran enak shi goŋ sosai imɛ shi jeyɔɔ ubuku ba titaba jemi urakumi urakumi asa gainak abow ka donyɔɔ ochui ochm boka suk atoi udeteh eteke tana tana babe shebɔɔ azyaci zyaci ma usuhom nosun gwai. Shi goŋ igwahɛnu menii sho hɛ ati kura no igwahɛnu echer, cher ki peteh egwayɔɔ nosuh gwai shi goŋ imɛyon shi hwɛn buku uba nisuh gwai yɔɔ shi hɛ gonɛyɔɔ ichar ikou rsoyom nisuyɔɔ ikou ki iya peteh unike doku igwayɔɔ su jeh sa iya peteh unike ehwɛn igwahɛ egon ikou esuhim no su igwa shi gon buku ba akwai igwai yɔɔm keke hɛ̃sa da cewa igwɛ oshi igwɛ oshihanu nahɛ taba jeh ichar ichar teki igwa yɔɔm beki dorih igwai han ki kpe wanba iyɔɔ sohom nosuhgwaiyɔɔ shi cheteh.